Nakuñono nakuan nuyenei, nakundai inino yekuu yander nuka nidinuján nixhiñi nuu, kuatatejan yachi njuna onrechandero nindana ñunujan oya'a ndaru nikendu ndute ho coyo, dikinuu koyoo nduyajan ya'á ndono kuenta ndaxentirno nayedi tante nuu ndainixu uduno'o no iho ndunuján kua tante nuján okua kue undande hora na'a, nderu ñunu ján xhichi ninuni kunii atujan onidinuu ndite njuani nduru machitijan nikunru ka'a yakuu kua onré ninga xhichinuu undunu iho kuida ñunuján, nachan chantenru pero kununi ini nuu ye'e chander nuján ndau ini nduni nduninino iho ndo enanuu.